Ndwom yɛ adze a m'enyi gye ho ara yie dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ ͻdwontonyi tsitsir kyɛn dɛ mebɛyɛ obi a ͻka adan ho a ͻno so yɛ tsitsir. Siantsir nye dɛ, ndwom yɛ adze bi a sɛ edze wo ho kɛhyɛ mu na eyɛ no yie a, ͻma wo sika ankasa ankasa. Yɛhwɛ hɛn Ghana ha adwontofo a sika pii na wͻwͻ. Ma ͻtͻ do ebien, beebi a ebͻkͻ biara wͻsom wo soronko koraa.